<hesitation> aino nig si kag buk ani mang sikei a tauan, na mas nas aroron ani kana lau na ko saka igenen an, ko igeneng ang voiang ka angkuai si ka pakangai nig o na asukang kana lau ka mas roron ane si kag laen na na mas nas ania ta ko igenen ang voiang ko angkuai si ka sabonai mani anig na ka aiveven iau si ang taun ko vunga na taun ko kudik na siman a taun no malepen. Na mang ke taun aliu siman nemlong kovek i pok o nemlong po ngau i mang ke bil pulakai, na mas nas ani igenen ang ta ko sa kain igenen an na mas nas ani kana lau au manganu ko, na mas, nas ta ko igenen ang ko nas ani vuak ani mang ke vuak asukang ta ka vuak lu O ka vuak sa? Na mas nas ani a bil laba ta kana lau ke igenen ang na mas nas ania le na, na osongon tatana. Na kapa ka igenen ang voiang parik ka togon lau i marala sumasuma na ko igenen, ko igenen ang voiang ko kana lau ko lau ro. Asukang ta parik ka igenen marala sumasuma asukanga na mas buk ania. Kana lau a igenen ang ko bil laba ta na nas ia aino le ni na osongon tatania.